nako ngoji manege inomo wa ojomo de maruka nanga kia woma ngomasa lo kai ato kaidadi uwa manege sala satunya <noise> manege nyawa kajo siodaka la ketoko ketoko manege nako wa ojomo de akere womasadia kauwa manege la wo tami poi la woma ngomasa lo kawo moi- moi lo manege ena sama de bole oli bole manege nako ititimono de wo ojomo de akere womasadia kauwa manege la kawo mangomasa wa moi- moi sebab bole manege lo kai togoini nako ketoko manege ena kan sama de kadongi so ima moi- moi uwa a komanege dika.